الـ ـ الفن هو شيء أساسي في مجتمعنا هو يقدر يحسن مجتمعنا ويحوله للأحسن ويقدر يحوله للأسوأ لما أحنا بنبين الحاجات السيئة اللي موجودة في مجتمعنا إحنا بنقدر نعدلها ونبدأ ندي زي فوكس أو سبوت على الحاجة السيئة اللي في مجتمعنا ونبدأ نشوف الحاجات الناجحة اللي في مجتمعنا ونتطلع للأفضل دايما فا ممكن نحسن مجتمعنا.